Muidoki esiqsugudsõq veinisordiq vai liigiq maitsõsõq esiqmuudu. Verrev vein ja valgõ vein maitsõsõq tävveste esiqmuudu ja makõq ja kuivaq veiniq ja egä veinisort kah. Et mõnõq ummaq tõtõstõ joba loomuligult makõq ja mõnõq ummaq loomuligult kuivaq.